A pos a ni kasa´ayo conjeniar un ni ka keta´ayo jena´a yo te nu kake este ni kasa´ayo conjeniar na saa tiempo kasukuyo xi poco tiempo yua na te ni ka´ayo ja tanta´ayo te kua´ayo, kuayo platica ntí kuayo platica te yuano ni janiyo kiu na kio tanta´ayo chi vina ni sa´a cambiar chi antes chi ín kiu ja´ayo platica, inka kiu yua ni tanta´ani yo nua io tua´ayo.